दूरबीन की बात आए तो हम किसी भी दूर की चीज को पास से देख सकते हैं। दूरबीन के अंदर एक दर्पण होता है, जिसे हम लेंस भी बोलते हैं, जिसमें एक केंद्र बिंदु होता है। और जब हम किसी चीज को देखते हैं, तो वह बड़ी दिखाई देती है।